Ikplede ali malii xache, inanor alana meh oru oriri muriwn aba gba ori kalii utsii ya yananor ode-jie taya ana-ayor ayameh okphe na wu-ngo izi iwieni egba nidijanjie nwa yor aya meh. Ori kale ipetro alia ade ne okpekprie ya hom iri aguya kali oru juii, juii abuor ojwide ya hom iri aguya. Orana waa' orukp rerie orukplede malii xache, nom utsi ade-jieya manzi oba de okpikpiye yom mi iri aguya ooh! otsie adejieya ka tsi okpikpi aya inyi wu dtse-tse oh yelah yi nanor ya ooh! meme ki itchu iwi-ta iziza waa' asar bualah agu tse ya ikile waba yeya yielah ibattery uba-ahiri ibattery ena aguya yeyi nahi iri eni? orori ya ayutseya aba gbumuri adinibi oh! ikpledei mali xache nime otsi adejie ya. yyielah isom ya oh! mazi ori de no kpikpi ya yom iri aguya, abuo ojude ya yom iri agu ya ooh oru juii, juii alama abi iyi adoya, ya yom iri agu ya oh! ako ubaya nopu ayaa' ikali wa tsejie aya mme